<hesitation> Tàgnana aminay akegny na tàgnana bisibisika aminay akeny zany an: <hesitation> Vatomandry, Mahanoro, Sahamatevina, Ambenandragno, Ampasimbola, Menagisy, Amboangavola, Nosimanasa, <hesitation> Sahamaloto.